La kuro’ xen júú kiéé’nɇɇi xíí’ráá’ <hesitation> jö ráá’ i xii’ra i xen kiéérá´ i <hesitation> i i ⱥⱥ kä kió dxaa i xíí’ rá’ dsíí ki xen dsii kiéérá’ re fáá’ra jö e jmí’ re lɇ jmⱥⱥ e la ku e jmⱥⱥ lii e xen ja yy o kuro’ jmⱥⱥ lii e dse ngýn ‘u’ xa tý í’ kiee’ tá’ <hesitation> tá, tá, dsii tá’ jö, <hesitation> jö, jö ráá’ i re fáá’ra jö nɇ e ji ma re jɇɇ ú’ i jia’ kuíí, o re nii kö’ o xa e jmⱥⱥ ma re jɇɇ fíí kö, jmⱥⱥ lii e fa’ e my jɇɇ fíi, bí kü o giü’ my lu guó faa’ra’ míi náá’, e fa’ <hesitation> e fa’ la kú fa’ óó’ fíí, la nɇ néé’ e dse dsóó dsirá’ e jmⱥⱥ jan dsii kiena’ i xen kieeeraá’ re fáá’ra jonɇ e fa’ ló kiä jnáá’ jö nɇ, dse dsóó dsira míi náá’ jö e i kiäná’ kö’ i xa jmýý e xa e mi xínaáá’ kö’ e la jóó e ta nóó mii e kuii jnaá´’ mii kö, ta nü’ jnáá’ xiro re jínaáá’ e jmoo san kö’ e mare jɇɇ la jy dsa p a ma re jɇɇ ú’ e jö ta noo e jö ejö la nɇe ‘né’ re lɇ e dse lí fó’ e e ta nó’rá’ o ta nóó mii ráá’ i kiä’ jnáá’ jö dsii i, i kiela’ kiä’ ú’ kö’ xiro e ma re jɇɇ ú’ ji jötu mi dsó’ mi ngüü ew faá´’ráá’ jö e my jɇɇ enɇ my dsóó dsiráá’ jö e my jmⱥⱥ lii e re fá’ra jö e ää e ë júú, e la né né’ e dsoora’ e kiee’ dsii, e nɇ náá’ e maa jná.